Tsúú <hesitation> tsúú xu̱ꞌkúꞌ tsú mba̱nꞌdaꞌkoo ú nacha̱ igáyuu rá, na̱ju̱mu̱ꞌ ikhúú rá rí xtáa̱ wajin mba̱nꞌdaꞌkoo ú mbéguꞌ jayuuꞌ mitha̱yaa̱ꞌ i̱mbéguꞌ nándawaa̱ꞌ numuu rí yáá nigáyúu̱ o̱o̱n murí chímba̱a̱ míí ikhaa̱ rá, ngaa̱ mbijua̱ nakhúu̱. Ikhaa jngóó nandoo nagáyúu̱ mbá nacha̱. Xúꞌkhu̱ má mangaa xtáa̱ má a̱ŋa̱ꞌ mangaa ríjndoo̱ ríí natháyáa̱, mú neꞌnga̱a̱ nithayáa̱ rá, índo̱o ríí mi̱ta̱mátaꞌjáán mi̱ꞌtha̱yaa̱ mbu̱júúꞌ, nándawaa̱ꞌ numuu rí yáá nigáyuu̱ má ne̱ke̱ ikhaa̱. Xúꞌkhu̱ máá xtáa̱ má bi̱yú mangaa oh, dxáꞌjan buꞌ, mbéguꞌ jayuuꞌ mi̱tha̱yaa̱ ríguii, i̱mbéguꞌ nándawaa̱ꞌ ikhaa numuu rígi̱ꞌ ñajuunꞌ ríi tsúú bi̱yú mbéguꞌ jayuuꞌ igaguu̱n xtílá na̱ꞌkhuu̱n numuu rí nacha̱ igáyúu̱. Xúꞌkhu̱ má júwá tsúú tsígóó má nacha̱ mangaa, tsú mañuu ngriguu̱n mago̱o̱ ma̱tha̱ xúríí mbáá mbáá xtílá tsú kiraꞌdaa na̱nguá igáyúu̱ ma̱ndaꞌkhoo ú ikhaa̱, ma̱goo mitha̱xkháa̱ ma̱ꞌnga̱a̱ mita̱tuwiii̱n numuu rí tséke̱ éñúu̱ꞌ má xnaꞌ. Jamí xúꞌkhu̱ má ma̱goo mu̱ꞌthá tsú ma̱ñuu má e̱ka̱ mangaa ma̱goo mu̱ꞌthá mbáá akhuáán phú tsímba̱a̱ jayii̱ꞌ jamí tséꞌngo̱o̱ ágáyúu̱ mangaa. Xúꞌkhu̱ má ma̱goo máá mu̱ꞌthá tsú tsígáyuu mba̱ndaꞌkhoo mangaa mbáá- mbáá aga̱, i̱ndóó má mú rí nuthuríguíi̱ na̱ke̱ ikhú xúꞌkhu̱ rí naꞌngo̱o̱ nagáyúu̱ pero tséke̱ má mba̱ꞌ mbu̱júúꞌ. Ikhiin tsúꞌkhu̱ xu̱kúꞌ tsú naju̱mu̱ꞌ ikkhúún rí nagáñúú mba̱ndaꞌkhoo jamí xúꞌkhu̱ má tsú wabaꞌ igóó.